اذا معنديش انترنت، اذا كنت بالويفي اذا شاعل، اذا كنت بليدوني موبيل نشوف ليذوني موبيل اذا شاعلين، و اذا تواصل الامر مكانش انترنت نتصل بمصلحة الزبائن باش يحلولي المشكل.